شبيك خوافه هاكا، نتيا كبر قلبك، مش أول مره راك تسافر بالطيارة ولا أول مره تمشي لتركيا، شناهي تو، كل ما تجي طالعه فال- للطياره تبدا خايفة وحالتك حليله، ما تخافش ا بنتي، قدرة ربي لاباس، تاني حاجة ا بنتي علاه هي معلقة بالخيوط باش تخاف منها تطيح، مش أول مره مش أول مره، انت كل مره وهكذا وأنت وجهك أصفر وحالتك حليله ما تخافش، قدرة ربي لاباس، ايا اقرا شويه قرآن بحول الله لا بأس خلاص.